Se piggia a vanga e o manego a se mette co-a testa co-o taggio da testa eh in sciâ tæra. Dapeu gh'é un bacchetto eh ch'o l'é eh infiou into manego da vanga, se ghe pösa o pê sovia, se sciacca e a vanga a l'intra inta tæra.